Kartoshka turli xil qilib pishirsa bo'ladi, misol uchun uni oddiy suvda qaynatib, uni artgan- archgan holda tuz qo'shib yesa ham bo'ladi, yoki uni qovurilgan holatda, yaʼni qovurdoq holatda yesa bo'ladi.